جنوري د عیسوي نوي کال پیل او اوله میاشت ده. خلک نوي اهداف ټاکي او نوی ژوند پیلوي. هوا سړه وي، ډېری خلک په کور پاتې کېږي. زه دا میاشت د امید او نوې هڅې میاشت بولم.